Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók tímabundið við embætti dómsmálaráðherra í dag hún gegnir því samhliða embætti iðnaðar nýsköpunar og ferðamálaráðherra forsætisráðherra segir mikilvægast að leiða þetta mál til lykta til að eyða óvissu breska þingið samþykkti í dag að sækja um frestun á útgöngu úr Evrópusambandinu tillaga bresku stjórnarinnar um frestun til júníloka var samþykkt nú á sjöunda tímanum með miklum

meirihluta það er um sextíu og sex prósentum dýrara að reka heimili á Íslandi en í Evrópusambandinu matvöruverð hér verður alltaf hátt á meðan lífskjör eru svona góð segir dósent í viðskiptafræði nokkra daga getur tekið að rannsaka flugrita úr vél

allar Boeing sjö

farþegaþotur í heiminum hafa nú verið kyrrsettar

og mótmæla aðgerðaleysi í loftslagsmálum á morgun

gott kvöld nýr dómsmálaráðherra var settur

á ríkisráðsfundi á Bessastöðum í dag Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tekur tímabundið við áfram embætti iðnaðar nýsköpunar og ferðamálaráðherra Sigríður Andersen sem lét

af embætti dómsmálaráðherra í dag segir ekki hægt að svekkja sig á málinu svona sé pólitíkin

fundaði í þrjá tíma á dagskrá voru hins vegar hefðbundin mál líkt og fjármálaáætlun og frumvarp frá sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Þórdís Kolbrún ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra gat þá ekki svarað því hver yrði nýr dómsmálaráðherra ég hérna það er ekkert af þessu enn þá orðið ljóst og við eigum eftir að eiga samtal í þingflokknum í höndum formannsins þannig að að ríkisstjórnarfundi loknum boðaði Bjarni Benediksson til þingflokksfundar hjá Sjálfstæðisflokknum þar sem hann bar upp tillögu sína um nýjan dómsmálaráðherra Bjarni er búið að ákveða hver verður næsti dómsmálaráðherra já við höfum ákveðið að tímabundið taki Þórdís Kolbrún við ráðherraembættinu ásamt

sagt hún situr áfram í því ráðuneyti sem hún gegnir í dag Bjarni talaði um að Þórdís myndi sitja í nokkrar vikur á meðan unnið væri að málinu á farsælan hátt leiðin lá svo á ríkisráðsfund

á Bessastöðum þar sem Sigríður Andersen baðst lausnar frá embætti dómsmálaráðherra og Þórdís Kolbrún tók formlega við því við búumst við á hverjum degi þetta er ekki erfitt þetta eru bara stjórnmál svona er pólitíkin og menn þurfa að vera á hverjum tíma viðbúnir því að hlutirnir breytist Sigríður segir að þingstörf sín meðal annars nefndarseta muni ráðast í næstu

viku Þórdís Kolbrún sagði ljóst að stór verkefni væru fram undan og hún sé þakklát fyrir það traust sem henni sé sýnt hún gat ekki svarað því hvað tæki við að þessari tímabundnu skipun lokinni hugsað til lengri tíma það verður að koma í ljós hvað þetta verður nákvæmlega langur tími þetta eru auðvitað tvö starfandi ráðuneyti með fullt af góðu starfsfólki og ég umkringd góðu fólki sömuleiðis þannig að ég treysti mér alveg í það að halda utan um þessi verkefni á næstunni en þess vegna líka er þetta

fullt starf eins og formaðurinn nefndi þá hefur þetta gerst allt

mjög hratt og það er alltaf gott

andann og heyra í þingflokknum oog þingmönnum við eigum það samtal saman og það tekur við núna

hvenær formenn ríkisstjórnarflokkanna segjast ánægðir með þessar vendingar þau beri fullt traust til Þórdísar Kolbrúnar þrátt fyrir að fram undan séu stór og mikil verkefni

nú prófað að vera í tveimur ráðuneytum ég veit að það er mikil vinna en ég veit að Þórdís klárar sig af því hefur eitthvað komið til álita að hreyfa til milli ráðuneyta nei nei ég held að Þórdís muni bara valda þessu verkefni vel eins og öðrum þeim verkefnum sem hún hefur haldið utan um og ég held að þetta verði farsæl ráðstöfun Bjarni og Þórdís tala um að þetta sé tímabundið jafnvel nokkrar vikur ert þú sátt við það að sjálfsögðu það er bara fullkomlega eðlilegt ef Sjálfstæðisflokkurinn vill nýta tímann núna

fyrir einhverjar frekari uppstokkun það er bara fullkomlega eðlilegt og í þeirra höndum nei og þetta mun fara bara mjög vel ég held að við munum bara leysa þetta og hef enga trú á öðru

það gerum við farsællega það sem skiptir mestu máli er núna að vinna hratt og örugglega að því verkefni og ég veit að ég mun eiga gott samstarf við nýjan dómsmálaráðherra um það stóra málið er að það þurfi að leiða þetta

til lykta til að eyða þessari óvissu en þetta er hvernig lýst þér á

viljað gera ýmislegt öðru til dæmis að ríkisstjórnin öll segði af sér ekki út af þessu heldur

hvað má lesa út úr þeirri ákvörðun að láta ráðherra lausn óvanalegt mörgum ráðuneytum í einu ráðuneytin eru mjög misstór er ljóst af ummælum

nýr ráðherra inn Sigríður geti komið

benda ekki til þess að

hvernig leyst verður úr vanda Landsréttar lagaprófessor segir að ekki sé hægt að víkja dómurunum fjórum úr embætti stjórnarskráin setji ramma sem verði að halda í þessu máli dómur Mannréttindadómstóls Evrópu hefur óneitanlega sett starf Landsréttar í uppnám dómurinn

tók sér á þriðjudag þrjá daga til að íhuga stöðuna og því verða ekki fleiri dómar kveðnir upp í vikunni Björn Bergsson skrifstofustjóri réttarins segir að ákvörðun um framhaldið verði tekin á morgun enginn dómari hafi beðist lausnar lagaprófessor segir að þeir fjórir sem dómsmálaráðherra skipaði í andstöðu við niðurstöðu hæfnisnefndar geti ekki haldið áfram að dæma í málum dómarar eru æviráðnir og því ekki hægt að setja þá af nema

með dómi og þá þarf að líta til þess hvaða ástæður eru til þess að víkja þeim frá þessi málsatvik er í mínum huga engan vegin ástæða fyrir því að það sé hægt að víkja þeim úr embætti með dómi skilyrði laganna um frávikningu

eru ekki einu sinni uppfyllt þá er spurningin ef það er ekki hægt að víkja þeim frá með dómi þá

embætti með lögum ég held að það sé ekki góð hugmynd en hvernig er þá hægt að víkja þeim frá í mínum huga er

nema þá að við breytum stjórnarskránni

og meira að segja það er erfitt því það yrði þá afturvirkt gagnvart þessum dómurum stjórnarskráin setur ramma

að halda í þessu máli þá er ekki skýrt hvaða áhrif dómurinn hefur á stöðu hinna dómaranna að mati Bjargar dómurunum er ekki skylt að segja af sér hún segir að hægt sé að setja þá í leyfi en embættismenn mega aðeins fara í leyfi tímabundið fari svo að ríkið skjóti dómnum upp til

hægt að tryggja framtíð Landsréttar í ljósi þessarar stöðu

ég tel að Landsréttur verði að starfa áfram með þessum ellefu dómurum og grípa til þessara úrræða þegar fjóra dómara vantar setja tímabundið og hugsanlega breyta lögum til að fjölga dómurum þið haldið áfram að fjalla um þessi mál í Kastljósi í kvöld já það er þriðji í Landsrétti í dag og Þórdís Kolbrún og Katrín Jakobsdóttir eru að gera sig klárar fyrir Kastljós við ræðum

Breta úr Evrópusambandinu verður að líkindum frestað eftir að þingmenn í neðri deild breska þingsins samþykktu í dag tillögu ríkisstjórnarinnar að fara fram á frest til þrítugasta júní fjögur hundruð og tólf þingmenn greiddu

atkvæði með tillögunni tvö hundruð og tveir voru á móti forsætisráðherra þarf samkvæmt þessu að óska eftir fresti

leiðtogum aðildarríkja Evrópusambandsins

setji sig upp á móti því atkvæðagreiðslan í dag kemur í kjölfar þess að þingið hafnaði síðasta mánudag samningi

er ekki útilokað að stjórnin beri samninginn aftur upp í þinginu í næstu viku

sem fórst á sunnudaginn eru nú komnir til Frakklands til rannsóknar Boeing seint í gær að kyrrsetja allar sjö og sjö Max farþegaþotur í heiminum ættingjar þeirra sem fórust syrgja ástvini sína þar sem flugvél

hrapaði til jarðar á sunnudaginn var hundrað fimmtíu og sjö fórust í flugslysinu

vélarinnar voru ferjaðir til Frakklands í dag þar sem rannsakað verður hvað olli því að flugvélin hrapaði til jarðar um sex mínútum eftir flugtak það getur tekið nokkra daga eitt af öðru hafa ríki heims ákveðið að kyrrsetja Boeing sjö

sjö Max farþegaþotur sínar sumum flugfarþegum til mikils léttis

þrjú hundruð sjötíu og ein talsins þar af þrjár hér á landi sem Icelandair hafði reyndar kyrrsett fyrr í vikunni notaði átján slíkar þotur en þar á bæ ætla hæstráðendur að krefja Boeing um bætur fyrir raskið þá hefur virði hlutabréfa í Boeing lækkað um ein tíu prósent síðan flugslysið varð á sunnudag matvöruverð á Íslandi verður alltaf hátt á meðan lífskjör eru svona góð verðið er þó hærra en það þyrfti að vera þetta

segir Gylfi Magnússon dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands framkvæmdastjóri IKEA á Íslandi gagnrýnir gagnrýnir verðlag hér á landi verðlagseftirlit a s í og Neytendasamtökin héldu líflegan fund í morgun undir yfirskriftinni af hverju er verðlag á matvöru á Íslandi svona hátt fyrirlesarar voru að mestu leyti sammála um meginþætti það er sambland af mörgum þáttum smæðin er auðvitað eitt atriði Ísland er mjög lítill markaður og einangraður þannig að flutningskostnaður er hár forsendur til almennilegrar samkeppni eru takmarkaðar það er raunverulega stóra vandamálið að mínu mati segir hann einnig að óstöðugur gjaldmiðill skapi erfið skilyrði og að innflutningshöft þá sérstaklega sem sett eru á landbúnaðarafurðir hækki verð og dragi úr samkeppni Gylfi

Magnússon dósent við Háskóla Íslands benti í erindi sínu á

að það er sextíu og sex prósentum dýrara að reka heimili á Íslandi en í Evrópusambandinu og að Ísland komi illa út í samanburði við dýrustu löndin þá geti flutningskostnaður ekki alltaf skýrt það að verð sé hærra hér en annars staðar oft er talað um flutningskostnað

því af hverju vöruverð er hátt hérna en svo kemur í ljós að fiskverð er hærra hérna en til dæmis í löndum eins og Ungverjalandi og Tékklandi sem eiga ekki einu sinni land að sjó hann segir mikilvægt að auka samkeppni og telur nýja reglugerð Evrópusambandsins sem bannar netverslunum að verðleggja vörur mishátt eftir löndum verða mikla búbót fyrir neytendur fyrirlestur Þórarins framkvæmdastjóra IKEA um vítahring verðhækkana vakti mikla athygli gagnrýnir hann harðlega verðlagningu

á íslenskum veitingastöðum sama hvað það er það er allt selt miklu dýrara en það þarf að vera menn kaupa inn rauðvínsflösku á fjögur þúsund og selja á tuttugu þúsund á sumum veitingastöðum menn eru að kaupa hráefni eins og lauk eða sveppi eða eitthvað og eru að selja þetta eins og þeir séu að selja nautasteik viðskiptavinir h s Orku hafa leitað til Neytendasamtakanna og Neytendastofu vegna bakreikninga sem þeim hafa borist að

undanförnu formaður Neytendasamtakanna sagði í samtali við fréttastofu að h s Orka gangi lengra en heimilt sé með því að rukka fjögur ár aftur í tímann lög heimili aðeins að krafist sé greiðslu fyrir síðustu tvö ár í skriflegu svari frá h s Orku segir að hundrað og fjörutíu fyrirtæki og heimili hafi aðeins greitt fyrir flutning og dreifingu orkunnar mörg ár aftur í tímann en ekki fyrir raforkuna sjálfa alls nemi kröfurnar tuttugu

og þremur milljónum króna og taki flestir viðskiptavinir vel í að greiða fyrir orkuna sem þeir hafa fengið fyrrverandi hermaður í breska hernum verður ákærður fyrir morð á tveimur mönnum í

á Norður Írlandi árið nítján hundruð sjötíu og tvö þrettán voru skotnir til bana bana í mótmælagöngu þennan dag sem síðar hefur verið kallaður hinn blóðugi sunnudagur eða

kallaður hermaður f af ákæruvaldinu á einnig yfir höfði sér ákærur fyrir að reyna að drepa fjóra aðra mótmælendur þennan dag skiptar skoðanir eru um ákæruna vegna þessa máls sem enn þann dag í dag hvílir þungt á mörgum Norður Írum

yfir hundrað löndum ætla að koma saman og mótmæla aðgerðaleysi í loftslagsmálum á morgun í marga mánuði hafa ungmenni nú skrópað í skóla á föstudögum en búist er við að

morgundagsins verði það stærsta til þessa

að ná eyrum ráðamanna í Svíþjóð hún hefur nú verið tilnefnd af þremur norskum þingmönnum til friðarverðlauna Nóbels fyrir baráttu sína í málaflokknum í miðbæ Reykjavíkur eru íslensk ungmenni í óða önn að búa sig undir mótmælin á morgun og þar er Ólöf Ragnarsdóttir Ólöf skilað ýmsu við fengum fund með umhverfisráðherra og

hvað er þetta ungt fólk

um landið austanvert en hægari breytileg átt vestan til slydda eða snjókoma með köflum einkum

suðurströndina seint á morgun og annað kvöld Sigurður Jónsson fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir

við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum Alfreð Finnbogason er klár í slaginn og er í landsliðshópnum sem Erik Hamrén kynnti í dag fyrir undankeppni karla í fótbolta hamrén viðurkennir að hann sé alltaf stressaður þegar hann fylgist með síðustu leikjum landsliðsmanna með félagsliðum sínum fyrir landsliðsverkefni og Liverpool gerði góða ferð til Bæjaralands í Þýskalandi í gær þar sem enska liðið sló út í meistaradeild Evrópu í fótbolta Reykfjörð Gylfadóttir tók tímabundið við embætti dómsmálaráðherra í dag hún gegnir því samhliða embætti iðnaðar nýsköpunar og ferðamálaráðherra forsætisráðherra segir mikilvægast að leiða þetta mál til lykta til að eyða óvissu breska þingið samþykkti í dag að sækja um frestun á útgöngu úr Evrópusambandinu tillaga bresku stjórnarinnar um frestun til júníloka var samþykkt nú á sjöunda tímanum með miklum meirihluta það er um sextíu og sex prósentum dýrara að reka heimili á Íslandi en í Evrópusambandinu matvöruverð hér verður alltaf hátt á meðan lífskjör eru svona góð segir dósent í viðskiptafræði nokkra daga getur tekið að rannsaka flugrita úr vél